Hawňelaliyaa asse kuuo kuu tiňaa moo mala bare hawdioo fanaŋ assi kuu tiňaale moo yaa bare niŋ moo koyee hawdia mbe tariariŋ mbe mbe n'ňaa murundi ite bee ilaa tanŋool taal me adum ayaa tara ite dum wool le ňata ite maakoy assi bataa loola aye taa ala haajoo la yoo bare assi hawujoo issi ka kuwo dadaale hawjabaliyaa ka kuwoo tiňaa bare hawjoo fanaŋ kaa kuu doo tiňaale.